אונז האבן נישט אסאך קיין פלאנצונגען, אונז האבן בלומען אבער מ'דארף עס נישט וואסערן, מ'קען לאזן- אז מ'פילט עס איין מאל מיט וואסער און ס'האט וואסער פאר גענוג לאנג סאו מ'דארף עס עכט נישט אנפילן מיט וואסער. אפשר איין מאל גיבט מען עס א פול איבער און שוין.